Aa zato an, sivy amin'ny sivy folo an, valo amin'ny sivy folo, fito amin'ny sivy folo an, enina amin'ny sivy folo an, dimy amin'ny sivy folo an, efatra amin'ny sivy folo an, telo amin'ny sivy folo an, roy amin'ny sivy folo an, reka amin'ny sivy folo, sivy folo.